Alura për urganizé l'armari tiru fora tüt, pöi apres dividu le maie, le braie, le giache, tüt lon ch'a ie e dividu anche lon ch'a më va papì e lon che devu campé vìa, pöi apres tacu fe i scumpart ëndrinta a i armari e fun la piglia d'la maie, la piglia d'le braie, le giache pendüe e ënt i casiot bütu le cause e le müdande